א פייפ איז קאנעקטעד צו די סארס ווי די וואסער קומט- פלאץ ווי די וואסער קומט ארויס און מ'דרייט עס ארויף דארטן. נאכדעם קענסטו האבן די אנדערע עק ביי דיר אין האנט, קענסט האבן א לאנגע, וואטעווער, ביז ווי די ווילסט ס'זאל אנקומען און ווען מ'צינדט אן די וואסער גייט די וואסער דורך די לענג פון די פייפ ביז ס'קומט אן צו די עק וואס איז אין דיין הענט און די קענסט שפריצן די וואסער ווי די ווילסט.